الفن يحسن من المجتمع طبعا - لان الفن هو رسالة، انت كل ما كان الفن مالتك يعكس رسالة حلوي وثقافية كل ما البلد والمجتمع يكون واعي اكثغ ومثقف اكثغ - لان دائما العقول تتبرمج عالشاشات اشما ينعرض عالشاشة المجتمع غاح ياخذو كهو السائد عندو، فيتبعو